देखो सा हुकूम अड़ी बात होवा नमक अलग अलग परकार वया करा जा सके सादरन नमक, सेंदा नमक और एन्ना स्वाद बे अलग अलग हवा। जसा के सादरन नमक मा सत्तानवें प्रतिशत सोडियम हुया करा हा और सेंदा नमक मा पिछासी प्रतिशत सोडियम हुया करा हा एन वास्ता माणक सेंदा नमक रो इस्तामल करा तो गाणो सही रवा हा।